Ma o ke kī, aia nō nā kepa a me nā kala. No laila ke hoʻokomo ʻia ke kī ma loko o ka laka, hoʻoneʻe nā kepa a me nā kala i nā pine likeʻole ma loko o ka laka i mau wahi like ʻole, i luna a i ʻole i lalo. No laila ma laila ʻoe e hoʻokomo ai ke kī, hoʻoneʻe ʻia nā pine, a hemolele loa, a ma laila ka hemolele ʻoe e hoʻowili ai ke kī a wehe i ka laka.